व्यस्त सुबाहों मां त्वे तंदुरुस्त और जल्दी नाश्ता बणाणे खातिर कई विकल्प छन: फ्रूटऔर ओट्स स्मूदी - एक गिलास दूध या दही, ओट्स आ मनपसंद फल (जन केला, सेब, या जामुन) मिलेकि मिक्सर मं पीस देन। यू पाचन शक्ति खातिर स्वादिष्ट विकल्प छ। उपमा या पोहा - यू ताजगी और पोषण सी भरू एकदम जल्दी बनदु । बणाणु भी सरल छ, बस प्याज, टमाटर और हरी सब्जी मिलाक बने सकदा।